Ina hede ole se ana wai ida le apu ada tulu tulu ade si lu upai li de ne siwaka silodi lokai mo oi si ia kai tia si hama la edu neke moi le ole si loi loko tele nelai si pale opata nasi unulu ne hoi yele mina do wa homo ina doa loko tolea usa neho akuise si ia kaitia nasi hama lau esi nasi si ame ledue sisepuke akuise siso sasi ina kelana dauni de si husisi nanu ela nada wese sesi leu ke situnu <hesitation> wae laba eti na sisi usi ne sese puke si ane. Si ane akuise si ane an anea we itilu nada ose se ahiya si, sida hai lene ke tina pui ke ahaya sike wawei iyele. Bei ina hedeu dokomoi, ina hede akuise lai siloi lokote lea pai senama umo'o nasa hae ama we sahe loke ina sidene hono edua kapepes aya edua susa esi.